Migalabona amin'ny toetrandro ma-mafana sady misy orana mandritry ny taona io firenen Vietnam io. <noise> Fa amin'ny volana Novembre jusque amin'ny Avrily io, aminio zany i vo manombonomboky vo misy maimaiky kely <noise> Fa manomboky amin'ny volana May jusque amin'ny Septambra, izay ro toetrandro misy ora.